ما په اند ددین پرته داخلاقو لرل مهم دی او ممکن دي ځکه دین هم مهم دي په ژوند کي چي څوک د دین پایروان اوسي او کورنۍ تربیه هم مهمه ده که مور او پلار خپل اولاد ته اخلاق ور وښه یی دماشوموالي څخه نو دا به ډیر مهم یی. او ډیر به اغېزناکه وي نو پدی اساس ویالای سو چي د دین پرته اخلاق ممکن دی